Li a, li b'akan, li chikap xaqara' li kipre't he xaqara' ela' taq awaj rii', kikch'ab'an newa' ke chu kajaw, newa' kichijiw keen, xaqara' wa kikilan ke'apan chinaqaj, he keka'yuul ya kikil cha ool che kaya'aq kaan kechaaq' wuxu' kaya'aq kaan kiya' xaqara', taq awaj he xaqara' ke kikna'an wa otz ke'ilek lera' xaqara' kikna'an, wa otz ke'ilek xaqara' kikna'an, otz kikna' kiib' xapa' che'el keraqtaj wii' pi taq juyob', kiya' kaan kechaaq' xaqara' kik'uya' kimal ke chu kajaaw.